د ټپو، غزل، او سندرو مينوال په پښتنو کې دي

.ايا فکر نه کوي زمونژه ټولنه ډېره نارواکه ده شنوونکې وايې چې افغانستان کې ميرمنو ته د يو کامل انسان په سترګه نه کتل کېژي ستاسو .نظر او خل لاره څه ده

ميرمنې ډيرې احساساتي وي په عادي شيانو خفه کيږي

د تنهایی احساس څه شی دی ؟او ولې په نننۍ نړۍ کې عام شوی دی ؟

زه فکر کوم د هېواد د ابادۍ او پرمختګ لپاره د یوه قوي مرکزي منتخب حکومت شتون دی، ځکه یو قوي مرکزي منتخب حکومت د افغانستان ټولو ولایتونو، ولسوالیو او کلیو ته <hesitation> متوازن انکشاف ورکوي، د قومي، ژبني، سمتي تعصباتو مخه نیسي، او ټولو ته په یوه سترګه ګوري او عدالت پلی کوي.

"""کله چې موږ غواړو لیرې سفر وکړو، نو مخکې له مخکې باید د سفر تابي ونیسو. مثلاً که چېرې موږ موټر ولرو، باید د موټر ټایرونه، تیل او همدارنګه موبلین او نور اساسي شیان بايد له نظره تېر کړو چې کوم مشکل ونه لري او له کوم ستونزي سره مخ نه کې د سفر په جريان کې.او بل دا چې د سفر سپور تېاري لپاره باید موږ له ځانه سره اوبه، خوراکي توکي، پاوربانک او په موبایل کې کافي اندازه کریډیټ هم له ځانه سره ولرو. همدارنګه هر موټروان باید لایسنس ولري اوهمدارنګه د موټر په ځینو وړو تخنیکي مشکلاتو باندي پو وي. که چېرې د سفر په جریان کې له کوم مشکل سره مخ کېږي، باید په خپل دي خپل مشکل خل کړيللي شي. او که چېرې بيا په دښته کې زموږ موټر خرابېږي، نو کولای شو له خپل همغه پوهې او معلوماتو څخه استفاده وکو. او که چېرې مخکې له مخکې مو د تابع نیولي وي، د سفر نو له ډېرو مشکلاتو سره به نه مخ کېږو او سفر به بې له خیره دا سفر به .منزل ته رسېږي، ان شاء الله"

د کاري ساعتونو تعداد د ورځې په اوږدوالي پورې اړه لري، داسې کله چې ورځې اوږدې وي نو حتا تر دوولسو ساعتونو پورې مې هم کار کړی دی او کله چې ورځې لنډې شي بیا نو اووه اته ساعته کار مې هم کړی دی.

زما تصميم په ده وي چې هر کار خپل اهل ته وسپارم. کله چې کار خپل اهل ته وسپارل شي، نو کارونه په ښه توګه مخته ځي او پرمختګ او تغير رامنځته کېږي.

زه غواړم په راتلونکي کې په مصنوعي ځيرکتيا باندې داسې غږيزې خبرې وکړم لکه انګليسي